มีอัตราตอบแทนที่สูงและเซื่อถือได้

กะคุ้มอยู่ เพราะว่ามันกะบ่ได้จ่ายหลายปานใด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

เจ้ามีความฮู้เกี่ยวกับการเคลมประกันบ่

ข้อมูลของลูกค้าธนาคารควรสิเป็นความลับ

เป็นหยังข้อยต้องเซื่อเจ้านำ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

บ่มีส่วน เพราะว่าข้อยบ่ได้ใซ้สัญชาตญาณในการตัดสินใจ

ธนาคารกสิกรไทย เพราะว่าฟีเจอร์มันหลายแล้วกะมันสแกนจ่ายเร็ว

โอนเงิน เพราะว่าใซ้ซื้อของออนไลน์เป็นประจำ

แอปธนาคารมี เอ่อ ฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์และหลากหลาย

จำเป็น เพราะว่าสิได้สะดวกในการเข้าใซ้บริการ

ข้อยคิดว่าธนาคารกสิกรไทย เพราะว่ามันสแกนได้เร็วแล้วกะฟีเจอร์หลาย

มีจุดเด่นในเรื่องของการสแกน QR code จ่ายเงินแบบรวดเร็ว

มีความน่าเซื่อถือ น่า ทดลองเซื่อ

ยังบ่เริ่ม ยังบ่อยากคิดอิหยังตอนนี้

ข้อยสินำไปลงทุน เหลือข้อยกะสิฝากไว้ในธนาคาร

กะควรมีระดับหนึ่ง เพราะว่ากะสิได้มีความกะในการกะเงินแบบบ่ให้เกินกะ

หลายระดับหนึ่ง เพราะว่า วัยรุ่นสมัยใหม่เขาอยาก พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ออมเป็นประจำทุกมื้อ เหลือหลายกะออมหลายเหลือน้อยกะออมตามน้อย

เก็บเงินไว้กับธนาคารมันกะสิดีกว่า เพราะว่ามีความปลอดภัย แล้วกะกะสามารถได้ภาษีเพิ่มได้

วางแผนอยู่ ถ้าเฮาบ่วางแผน เฮาเฮาสิเฮาเงินแบบเกินเฮาแล้วเฮาบ่มีเงินเก็บ

อาจสิเฮ็ดได้ เพราะว่าคันเฮาลดค่าเฮาจ่ายที่ฟุ่มเฟือยกับสิ่งของบ่จำเป็น

ข้อยเลือกที่สิเก็บออม เพราะว่าเผื่อเกิดเรื่องฉุกเฉินได้ใซ้เงินในอานาคต

บ่มี เพราะว่าตอนนี้บ่ได้เฮ็ดงาน

บ่ยากขึ้น เพราะว่าการที่สิเอาเงินมันกะขึ้นอยู่กับกะกะ

ควรสอน เพราะว่าเด็กจะได้มีความฮู้เรื่องการเงิน

จำเป็นต้องมี เพราะว่าเวลาเกิดเรื่องฉุกเฉินจะได้เอามาใซ้

หางานออนไลน์ที่เฮ็ดได้จากที่บ้าน

คึดว่าเฮ็ดให้คึดจ่ายเกินคึด เพราะว่าคึดเห็นอิหยังในโซเชียล คึดคึดเกิดความอยากได้

ประมาณร้อยห้าสิบบาท เพราะว่าซื้อกินทุกคาบ

ซื้อได้ เพราะว่าเงินซื้อของที่เฮาอยากได้ได้

ข้อยคิดว่าประมาณสองหมื่นบาทจั่งสิพอใซ้

มีเงินหลายเฮาเฮาต้องเสียภาษีหลาย

การที่เฮามีเงินเฮาพอเพียง แล้วเฮามีเงินเก็บสำรอง

เพราะว่ายามมีเงินกะสิลืมกำพืดเจ้าของ

ภาษีคือเงินที่เฮาจำเป็นจะต้องจ่ายให้ทางรัฐ

อือ บ่ค่อยสนใจปานใดเพราะว่าบ่ค่อยเห็นมีคนพูดถึงเรื่องนี้

ข้อดีกะคือ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ข้อยบ่มีความฮู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย

ปรึกษาคนที่ฮู้หรือว่าเสิร์ชหาจากอินเทอร์เน็ต

ศึกษาจาก Google แล้วกะ ChatGPT เพราะว่าข้อมูลน่ากะถือ

ข้อยเห็นนำอยู่ เพราะว่าคนรวยมีเงินหลายก็ควรที่สิจ่ายภาษีหลายกว่าคนทั่วไป

นำไปจัดการบริหารภายในประเทศ

อยู่ เพราะว่าเฮาไปเฮาบริการอิหยังเฮาเฮาต้องเสียภาษีตลอด

ดีขึ้น เพราะว่ามีเงินหมุนเวียนไปพัฒนาประเทศ

สำคัญ เพราะว่าเฮาควรสิมีความโปร่งใสในเรื่องของภาษี

ข้อยคิดว่าบ่ค่อยเข้าใจ เพราะว่ามันบ่ค่อยมีคนให้ความรู้ในเรื่องนี้

จ่ายภาษีน้อย แต่สวัสดิการน้อย เพราะว่ารายได้บ่ได้หลาย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

บ่ น่าขยายขึ้นเพราะว่า เงินมันหมุนเวียนน้อยลง

นำไปใซ้ เพราะว่าภาษีใซ้นำไปปรับปรุงประเทศใซ้

ซ่อยได้เพราะว่าภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ถ้ามีรายได้หลาย ซ่อยต้องจ่ายอัตราสูงกว่าคนที่รายได้น้อย

ขนมถ้วยฟู เพราะว่ามันฟูขึ้นเหมือนดอกเบี้ย

บ่ค่อยสมเหตุสมผล เพราะว่าต่างชาติควรสิจ่ายภาษีหลายกว่าคนไทย

บ่ควร เพราะว่าอาชีพใดกะควรที่ต้องจ่ายภาษีคือกัน

สนใจ เพราะว่าอยากมีความฮู้ในเรื่องนี้ นำไปฮู้ในชีวิตประจำวัน

ควรฮู้เพราะว่าวัยรุ่นฮู้สิเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

เงินที่เพิ่มขึ้น

กะสำคัญอยู่ เพราะว่าดอกเบี้ยมันกะนำไปพัฒนาความเป็นอยู่ในประเทศ

เป็นเรื่องที่ดี เพราะว่ามันเป็นค่าตอบแทน

ต่างกัน เพราะว่าพี่น้องเฮาสามารถกำหนดเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยได้เอง

มีผล เพราะว่าดอกเบี้ยมันกะสิมีผลต่อการตัดสินใจที่สิกู้เงินของกะ

มีผล เพราะว่าคันดอกเบี้ยหลายเฮาเฮาสิได้ผ่อนหลาย

บ่หลาย เพราะว่าเฮาฝากหลายเฮาเฮาได้ดอกเบี้ยบ่กี่จักเปอร์เซ็นต์หนึ่ง

เป็นแฮงจูงใจ เพราะว่าดอกเบี้ยเงินฝากสูงแฮงแฮงสิอยากฝากเงิน

บ่ค่อยคุ้มค่าปานใด เพราะว่าดอกเบี้ยมันกะบ่ได้หลาย

ฝากหลายขึ้น เพราะว่าเฮาเฮาสิได้ดอกเบี้ยเงินตอบแทนที่สูงขึ้น

อย่างน้อยเฮาฝากเงินเฮาสิได้ดอกเบี้ย เฮาเก็บไว้เฮาเฮาเงินมันเฮาบ่ได้เพิ่มขึ้น

มีผล คันดอกเบี้ยสูงขึ้นในอนาคตเฮาเฮาต้องเก็บเงินหลายขึ้น

รวยขึ้น เพราะว่าดอกเบี้ยมันเพิ่มขึ้น

ควบคุมบ่ได้ เพราะว่ามันกะขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของเวลานั้นนำ

ข้อยสิกำหนดให้มันพอดีกับรายได้ของข้อย

มีผล ดอกเบี้ยสูง ราคาของมันกะสิสูงนำล่ะ

บ่เข้าใจดี เพราะว่ามันบ่มีผู้ให้ความรู้เรื่องนี้

ดอกเบี้ยเงินฝากสูง เฮาเฮาสิได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงขึ้น

เป็นหมู่ที่แบบคอยขอเงินจากเฮา

มีผลเพราะว่า คันตอนนั้นดอกเบี้ยสูงที่ดินกะสิสูงขึ้น การโอนที่ดินกะต้องกะเงินหลายขึ้น

สำคัญ เพราะว่าเฮาเฮาต้องมีความรู้เรื่องดอกเบี้ยทุกคน

มีผล คันดอกเบี้ยหลายเฮาเฮาสิได้จ่ายหลาย เงินเกษียณเฮาเฮาสิลดลง

Good Morning สวัสดีตอนเซ้า

เฮ็ดสมาธิกับเจ้าของก่อนออกไปเฮ็ดงาน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

เล่น social media เพราะว่าเฮ็ดให้เฮารู้ข่าวสารในเวลานั้น

นอน เพราะว่าวันธรรมดากะไปเฮ็ดงาน

มอไซค์เพราะว่า สะดวก ประหยัดน้ำมัน

วันหยุด เพราะว่าบ่ได้เฮ็ดงาน

เฮาเฮาอยากไปกับโตอยู่ แต่ว่ามื้ออื่นเฮาเฮ็ดงาน

เมื่อยอยู่ แต่กะต้องเฮ็ด คันบ่เฮ็ดกะบ่มีเงินกะ

พาเฮาไปหาหมอได้บ่ เฮารู้สึกบ่ค่อยสบาย

พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตประจำวันในแต่ละมื้อ

บ่หลายปานใด กะสนิทกันอยู่

มีดีกว่า เพราะว่าถ้าบ่มีเฮาเฮาสิเหงาเนาะ

ทำงานบ้านเฮ็ดกับข้าว

กะมีอยู่ ผู้ใดกะสิอยากเปลี่ยนแปลงเจ้าของให้มันดูดีขึ้นเนาะ

ปรึกษาพี่น้อง เพราะว่าอายุใกล้เคียงกัน

พาไปหาหมอ จ่ายค่ารักษาให้

เพราะอาจสิเป็นความเซื่อเดะว่าคนต่างชาติมีเงินหลาย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

ข้อยบ่ได้เบิ่งหนังสือ

หนังตลก เพราะว่าเฮ็ดให้คลายเครียด

เบิ่งกับหมู่ เพราะว่าสิได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกกัน

กะมีอยู่ โตละคร เพราะว่าเพิ่นหล่อ

เนซึโกะในดาบพิฆาตอสูร เพราะว่ามันน่ารัก

BOWKYLION เพราะว่าเขาเจ้าร้องเพลงม่วนคัก

ข้อยฮู้จักแต่แอป Grab คันเลือกได้ข้อยฮู้สิเลือก Grab เพราะว่าสามารถเรียกรถได้แล้วฮู้สั่งกับข้าวได้

ข้อยมัก TikTok เพราะว่ามีคอนเทนต์ที่หลากหลาย

มื้อเซ้านี้เจ้าได้เบิ่งข่าวเซ้าบ่

หมู่บ้านเฮามีหมอผีบ่